Yëyëc dun na najuëb es yëdun xa'ajpë t'sinan, t'sech, mëdë yëdun, may yëdun ja ji'i yuk kabëch dun këx najuëy nebyat jedun xa'atyë ji'i yë yuk jamay xë jët's dun ka juëyëp nebyat je'e xa'atyë madyu dun ja yë je'e yuk kap t'sëch najuëy nebyat xë, nebyat je'e xa'atyë.